Polonia, jëräkua kua tëtä pe iroɨ yeye, oï ko ɨvɨ iyapɨtere, yaendu yave yaikuamako iroɨva, ëreï oïmeko aipo ouvi araku misipe, ëreï opa arasa iroɨ